Famariparitana fomba fampiasana fihety an izy an vy roy, vy roy mitambatra izy an, de fomba fa- hanapahana raha izy io, atao ampovoniny akeo le raha de tapahina, izy io marangitra, atao ampovoniny akeo ilay raha tapahanina de, <hesitation> karaha ketohina zegny izy de tapaka ilay raha afaka hanapahana randrana, taratasy, zegny raha azonao tapahina aminanjy.